La kú e jmáá <hesitation> e jmáá jná mó e re jmⱥⱥra mó <hesitation> mó nóoó kiee’ kúxi ba e e dxó ga e jmⱥⱥ ga dxó jia <hesitation> jia dse koo la kú re xǿǿ köö ere xǿǿ ra ä’ ú ajia’ dse koonóoó kiéé’ kuxí, nóoó e dse ‘nyy jia’ ‘náá’, nóoó kiéé’ kuxí ba ‘my’n e dxó ga.